<noise> toh – toh Fanka e’ga faŋkadaŋ fura daŋ burra madu kama yaine magasai dungai watai, kuma aga infani da angoma dungai angahinka kunna wa amma dukama yaino magasai, kuma fandizamo ba ba dangi sinano e’gahinka faŋdu ka fainin da faŋdizai, burra ma dukama yaini magasai dimanchin ga a magasai ay i’si faŋdizai e’si faŋdizaitai. Faŋdizo bunbo kan i’gatai ko a’foyaŋ i’gatai da ulu a’fo yaŋmo i’gatai da kwaŋgu, kwaŋgo wano bundizai no i’gadaŋ aga katai da da e’natai ga e’ma chindai ganaira chindai mosi naira, da burra naira burra ma ta noro katai haŋkaŋ burga taida, damo bursi naira burra ma fainin da kuma burra madu kama yainisai no e’gadaŋ fura. Burchindi yaŋ gadaŋ i’hinza da fu hinzano i’madaŋ jinai fura a’fo i’madaŋ baŋda fuwora a’fo i’madaŋ tarai wanora a’fo burra madu kama yaini magasai akulu a sambaisaino i’gatai dimaŋchi yadin i’sa tai. Kuma burra madu kama kani surbo masudo ka burra nwa magasai i’gatai dimaŋchi yadin i’sa daŋ a ho a’hamsa a’mainoya, bakin nodinno a’kai a’wasa yadin din dinnai ay makai yadin ay makai dinnai ay masikaimo ay ma tonton nisai bakinnaŋ kaŋ mai ninin kambaizo hayo aymanaŋ ya yadin no dinmaino.